Este chgawildayi este dokald, chi gawꞌ to plate este naꞌ plat lanzaꞌa, chililigawꞌ ldaꞌyi belgw lidayi warroz roꞌo kon bzayiꞌ chic̱hen to plat naꞌ este to dii lanniꞌi kobrobsakꞌə loni lan dekalchien bengus naꞌ platdroꞌo, naꞌ este llizi to koskomidbill to chit to biekə to platə, naꞌ to bdiraꞌ lanꞌnikə.